Tabeng <hesitation> o gut laip pagago nado wikang popo guka teuka teego otoko, nii pekala meeke lepo <hesitation> meke pana auka teuka kalamepa, <hesitation> nii laa tang awa poango oto oto tabeng awa meke awa meeke menabudu nee maani panna otolelio oto otto tabeng gawepe. Nigoi meeke o gut laip anananang owago nii- nii inulupo peekala go okopoko tabo konawo tawalanda nii tee tabo ningo tee oto oto tabeng, awago <hesitation> ninang pawa, pawa nee onomeng lila nii pawa loida onomeng lila maka kitau nii inulupo skul pii loida tebaa nee woliama, aiga inulupo peekala go palabalia tee nigo oto oto tabeng. Nii oto oto tabeng meeke, awa owaba luko la maani meeke otoleli nee oto oto tabeng apepe oto oto, ule awa owago nadoika maani pannang gaingpo oto oto tabeng malakana nee. Teng ningo oto oto tabeng tang awa owago nammee gaugauto malaka tabeng, tang nadonga peekala go iilaa malaka nee, tewonga tang onoli Tee pagago awa owalago nado pagago gaugautokoi otoloko, awa ningponga nadonga osinoke taba otolowaluko, teng awa owaatu taba otolowa lepo nawalo kalasi aliko, tei enanne asila nabaake ukalio. Nii o gut laip awa owago, la nammee gaugauto malaka taba meeke otope, monoka lakang taba meeke atope ule la nammee osinonga asila malaka. Tee nammoenga osinoke asila otolelu las la lepo meeke enang monoka taba otowali tope ule tete ninang popoke loida talitowai. Oto oto tabeng peekala awa, awa peekala maskela talala elitope, peekala gaunisigo loida, kitau loida sukuluko uwema tee apeai taba otoloie. Teng wau nawetekeka awa oto oto tabeng go wau tang o kasinonna wau naiema tabeng o meeke stowako mokas tabeng lea. Tee nado awa owala go ninang peekala popo nawikue loidi gawama tete wikanna oto oto tabeng tewoi uleng bako wikai nale awago <hesitation> tete enang asila wikang go wikainale wokualiko <hesitation> lepo lepo peekala enang goi meeke femili koi tee peekala impoten loida lea teego walialama nammee lepo asila ukawi tope. Teng nigo awa owago o gut laip tang ana la, pawa loida oto leli maka lakang oto oto tabeng, kitau ka lakang kalesa latona ka talala ako lolupoi, tee tewananang awa owatu tee teburi tabengko tee enang awo ningpo tee maskela meeka okawai toloko. Nii tee nigoi oto oto tabeng awa owatu o maskela maskela malake, maskela ukawema late taba oto walupe, teng maka peekala aik nalong ga otoleli lakang oto oto tabeng lea lenuai. Teng oto oto tabeng inne awa owago peekala nabago peekabako lepo wali lalawa tewato, enang peekaba ka mokabako walilala oto oto tabeng oto lelunape. Teng to oto tabeng tang nadonga loida peekala gaugauto malaka mika tang nadonga asilako tudalawa Nado pee loida olowa ganoelia, tee la lakainale nai taaba oto towai, teng nadoika tabba lagadawai teka osinoka. Teng lake lakainale awa talalawa moroka taba onoie, peekala inulupoka taba otoloie. Tewang nigo oto oto tabeng tee tewato otoko awato tewo tee tabeeng otoloie. Tabeng.